Noi ong haha' ngongo ngong, ong mopairingun ngongorumo manni ho mirahumorokong, onyori ruu orutiru ngongong poti yaki ong, <hesitation> ong ngomo nommai ponna ki uhumoh oritiru nonomaku aii topo tongotongo ngong monorumo. Nommai noi oh nii toku kukewahngung, uhumo tinnono aii kukemako, kukemaku noi koh nakakong oh roko nee tiki tuhah, roko tiki titangori tuhah niko ongi titangoriki tuhah. Ho aii nokongong okei ong aii haha' ningii ngongong nommai ponna kukeiriheton, tiwongori aii haha moromo nokongon ongo haha' awa' mirahu tiwongori o'konomoromo nokongong ok kotah. <noise>